Ko likkol gollirta ɓokkordo muɗum. Bokkordo likkol ni kankol woni koyngal muɗum kankol yarata ɗum, kankol doggirta kankol yehirta, kankol waylitorto, kankol fiyota kil ndiyam fecce, kankol ɓoylita ko yawta, kankol yawinta ɗun ko yiɗi yawugo. <noise>